Riuscirci. Allora deu candu andà a iscola su chi m'arregordu su i materias chi mi praxiat meda fiat sa matematica, poita mi praxiant is operazionis, divisionis, moltiplicazionis, e mi praxiat meda poita mi ddas imparadas beni si biri ca depia, si biri ca depia tenni calincuna maistra chi si ddu fadiat chi si ddu imparat e mi praxiat meda. Invecias prus <hesitation> is ateras materias pagu pagu prus pagu. Inzandus mancai u' pogheddu sa storia, sa storia poita ca prima sa maistra si ddas ligiat sa storia e poi si si dda raccontat. E nosu a mei mi praxiat ascurtai su raccontu de custa storia de totu su chi sucediat, tesinanta me is annus antigus e sicchè fiat bellu a dd' ascurtai, là. Is ateras materias cumenti is ateras, geo <hesitation> geografia mancu, no no non m'est mai praxia, mai mai, <laughs> apena apena sciu ca sa Sardegna a cali parti est, ma is aterus non mi praxiat. <laughs> E poi inzandus is tabellinas, is tabellinas puru mi praxiant tesinanta, poita ddas studià ben volentieri. Poesias negadas, negadas poesias, po caridadi, mancu, no, mancu m'arregodu tesinanta, no cussa puru <laughs> sa, gei s'intelligenza inzandus fiat mesu pagus, eh, non est chi siat chi fessit cumenti imui, <laughs> no fiaus terra terra totus, si podit nai, poi s'arregodu chi tenia bellu de signora Angela <hesitation> cioè candu fiaus in cuarta elementari, allora, issa si iat fatu comporai u' quadernu chi portat sa copertina niedda e cussa depia, cussa fiat là su quadernu di bella, pentza chi issa si fadiat fai sa sa <hesitation> s'alfabetu, però in maiuscolo, propriu beni, fatu cumenti si spetat, propriu, certus fueddus propriu beni beni scritus, tesinanta, e poi issa si poniat su votu a chi nci arrennesciat a ddu fai beni e chi nci arrennesciat a ddu fai pagu pagu prus prus pagu pagu prus decenti, naraus <laughs>